Mchango wajamii wuna ukaleta maendelewa. Ahu wau no tukupela, tukuombikazi itu, ya kujitegemiya kama kilimo niini. Yowadi mchango wuna ukuleta maendelewa kati kijamisi. Na kodi ya maendelewa, kodi ya kama moino, yakati tualipa, katuletea maendelewa kwa sababu mmazana ya pamukuli jengo, shule, tukulundu kukuli shule, kino ya matile, kini kodi. <noise> Koi ini, mulipi kodi, ini mkuli shule. lazima kuye mchango ko kodi inakuwa inatusaidia mbolea zwa ruzuku ngazipa kwa sababu zikusaidia mwananchi uriya wa chipato chinono ili apate mbolea ili vyakula vyake vize zipe mcharo, chilimo chino chazipa achicha kusubiria invula kwa sababu nguwaki ndendele chilimo chicha achino cha kumwagilia kwa sababu yingi tutakweti sehemu yakuti enge uli na manzi yakuti enge ukwilila mcharo chaka ko achino mara kwa mara yingi tukapela tukusubiria invua, <noise> achicha cha kulolela invula invula imangeitatanya na amange akwembelea kulima aridhi itatonta kuliko chicha cha kwitiririsha kwa sababu yingi yamwi yatakweti bustani ya kwitilinjura chilimo chino chili bora zaidi. Achicha utumi mbuli. Kwa sababu hile mbulia inatake uku. Kwa sababu hile mbulia kupela kwanza kutakuwa hii kukichipimo chewa chikutakiwa, chino ota alamu hitu ya tunena. Kwayo ndi wazidisha kuyikimbulia chino maza na pamu uho chama kondi, au pamu maza no ya kuti, <noise> au fulana ma kondi ya kuya tabu istaweningo. Pamu uho ya chelewe sizi kuyikimbulia. Kwayo chikutaka pono hidi maza wea kwayo ndingo. Chikutaka uu kimbulia uku wakati na uu kimbulia ajie kufanana. Kupipimbo bebegu. Chikutakawa kuli kubino banashamba wakafundisha.